इथिओपिया! आफ्रिकेच्या शिंगारांत अशिल्लो देशा इथिओपियाची गिरेस्ता। आनी पूर्विल्ली संस्कृतय असेना तिचो वडा इतिहास। तारकेवर परंपरा आनी वलखिची घाटमुत भावना दिसुना येता। थयांची कला आनी वास्तुकला। पायलें फतरांनि कपाळलीं इगरजी इथिओपिया हांगा लालीबेलाच्यो नामाणेच्यो इगरजी सयता। जायतयो पूर्वलयो फतरांनि कपाळल्यो इगरजी असता। दुसरे परंपरिक वाजप आनी नाच इथिओपियांता वाजपाची आनी नाचाची गिरेस्ता। परंपरा असा, ततुंत आजमरी आनी अस्किस्ट सारकिल्यो लोकांचा आवडीचो पद्धति असाता। तिसरे आनी निमणे इथिओपिओन कला इथिओपियाची कला आपल्य जीवंत रंगां खातीर। घुसपागोणलोचो नामुंयांचा आनी धार्मिक विषयांका लागुना वलखाताता।